Agọmọ jẹ ara abigani ọsọm ẹjara ọsọm ega eyeng ọzẹng ovavai jẹ usang urẹ ato gwang sẹ ugbɨno jẹn. Ọvẹn jẹn yẹ ẹrẹ ẹgọmọ jẹn egbɨno efu ga uso eyeng ozọng wa dọng anwẹd. Awa dọng anwed jẹ, wa gangẹ ẹnong egbɨno yẹ jẹn. Wa ganga anong akɨp ọvẹn ọgwu. Wa nwẹn ẹnong ẹkɨp yẹ utu yẹ ẹnong ẹvoi yẹ anugo ma asọm ga eyeng ọzẹng. Utu ẹnọng ẹgọnọ ẹrẹ anugo mọ eyeng ọzẹng mẹ ẹwa uso. Ga yẹ odo nwed anwẹni iri iwa jẹn, ja mọ iwa irẹ se iwa ẹrẹ sẹ iwa ma ijara ẹgọn nwẹ. Iri iwa mo irẹ sẹ sẹ issẹ ga dọng anwẹd nwẹ ibẹnẹ ma ẹsẹ gangẹ dọng anwẹd nwẹ ẹsẹ warẹ ga sọọd ẹbẹnẹ Ọsọm ejara ọsọm we uk̵ip nwẹd ugb̵ino jẹn, ẹnana ẹ, ma ọbok utu ẹ ga ẹdada asọm ere evovono ma asọm ba. O! Domo aga ejere yẹ agagara afu afa agb̶ino warẹ jẹn. Wa ọvẹn ẹgọgọnọ ẹna emo agb̵i warẹ jẹn Ejere, ọvẹn yẹ ẹna emo ana warẹ jẹng jẹ ejere, nọrọ, akpnakpan Africa jẹn igb̵ino. Ọvẹn igọnọ ibia. Ọvẹn ẹk̵ik̵ip ito. Wa nwẹ ena ejere ma ọvẹn ọnnẹ yẹ Ọbazi uzaga unyi warẹ yẹ enobo yẹ isi iri igonu mo iri ikana nẹrẹni. Ga yẹ odo ima ẹmok jẹn nwẹ jẹ gangẹ ito, emo afu jẹ wa agagara abọni iz̵im ara akono mọ gwud ara ashia. Emo akono mọ ara ashia, emo aja ana mọ gbọgbọri evono ọvẹn yẹ ẹnọng evoi o som ukana anwẹni emo abọni iz̵im agom mọ afu afa adana anyi ware ga afia ekpẹkpẹm. Wa nwẹ ẹna irẹ ọvẹn nang na dọng nwẹd ovẹn yẹ imọng inyi mọ ogba asi. Ashi abọni iz̵im afa achẹrẹ dọng anwẹd mọng nẹ eyeng ọzẹng ẹrẹ edọbọ ẹzẹnẹ akpan, akpan ga Nigeria, dọng anwẹd ẹmẹ ni gangẹ evono ọvẹn yida. Ma we uwa dọng nwẹd ufẹnẹ ufu uda na ọvẹn izẹg ga uso asọm Ga yẹ odo asọm atun are awuwa dọng anwed afane az̵inẹ, afu jẹ bẹng ma agọm mọ areme ọdọm, agom mọ ana ise jẹ. Ọvẹn ẹgwu yẹ anọng agọmọ dong anwed yẹ ak̵ip agọmọ akana nẹni. Abani agomọ dọng anwẹd ak̵ip agb̵ino afia anyi nẹni ara az̵ig. Ama arre ara agomo sẹ government ababa ẹ ana ọvẹn anyi yẹ. Ara agọmọ neni ma ọvẹn nwẹd ak̵ip jẹ aga dọng anwẹd nwẹ agọmọ, agọmọ nẹ ni ara awa uso <hesitation> Ẹgọnọ yẹ agọmọ nang ara afu ga efufu, ara jẹ ara afu, ẹdọmọ ye dọng nwẹd, ak̵ip dọng anwẹd, agọnọ ọvẹn, gọm mọ afẹ neni ọbọ ga ẹtu ejara ẹtu yẹ ẹnọng ẹvọi. Ga yẹ odọ nẹ nyẹnẹ eyeng ọzẹng ẹfẹ are, be ik̵ip je gbọgbori gwud, ẹgọnọ yẹ itun irẹ yenẹ bẹng asọm ba arre ga ukara ma akana warẹ nẹ iri iyẹnẹ mọ abani yẹ amẹ gangẹ dudu atọ od̵im avono ọvẹn yida. Ẹtutun nwẹ gwud ẹmẹ yẹ ga imi ga yẹ odo eyeng ọzẹng ẹnọngẹ ẹnẹb. Ashi iri gberuk se ma Ọbazi we uzaga warẹ ufẹ warẹ adọn ogbogboi Se obazi ukana warẹ sẹ nurọ bẹ ire jẹ ga ẹfa lyẹnẹ irẹ dọng anuẹed Jẹ yẹ asom ara aula jẹ ula arẹ eje ẹgọmọ jẹn ẹgbɨ gɨno efu, ma nọ ụlẹ are ga ukara ẹgọnọ ama nwẹd nulẹ aula akɨp ọvẹn yẹ ẹmẹ ẹvọi ada ma ẹba asọne agọnọ ẹtu yẹ agọnọ asẹ ma asọm abọnọ izom akana asọm ga akakẹ ẹtu gbẹruk si igẹrẹ dọnuiẹd yẹ iuea jẹ ẹdada na ọvẹn yẹ ẹgẹrẹ ọvẹn ẹkpukpuk si igọmọ ikona nẹrẹ ni asọm bẹ are ga ẹfa anobo are sa agonro dọng anuiẹd kapsuk döng auuiẹd ana ọvẹn anyi warẹ sẹ, emo abọni izuu afẹ mo ga ẹnana agọmọ anyi ulanẹ akakẹ ovẹu mi isang, gberuk ula ọvẹu mẹ nurọ guued iri-ii je inang iri-ii-ifẹ ẹtọ ga kọng mẹ ẹnung ẹnẹb ma nurọ ẹnẹb ma Nigeria ẹrẹ ẹula ga yẹ odo nwẹd anuẹeni ẹula ulu ulang nueẹ ẹrẹ ẹgọmọ ele ogba efu eje ọgba ẹma ere mi iuue ga izum akɨp ọvẹn iyẹnẹ dẹmẹ dẹmẹ yẹ agagara agọmọ ularẹ ara ana mọng yẹ ifi ibɨno jẹn jẹ gbenk ọvẹn ọnne yẹ ito gineng igẹrẹ mẹ ẹnung ẹtọngẹ ẹrẹ eula-a-ugom agagara gbọgbọri guud iri iji iuino aga jẹ nuno bi izini ito ọvẹn nueẹ uto ifi tme ga ọgọbini gberuk sẹ asọm ulẹ are ularẹ ga ẹtọ emo abọm iziuu akat warẹ ọdi <hesitation> afẹ ularẹ jẹn ayẹnẹ ularẹ na asọm arẹ ẹfu yẹ inyi emo jẹ ẹfu nwa ẹdu dana idana inyi emo, uny emo iri sẹ euuo agọmọ afẹ ularẹ jẹn ga ye odo ẹfa ja ga ọbok ọsọne ẹme ẹbani yẹ mong are angaanuee ifi nang anang. Ẹuẹo bọ yẹ ga ọbọk ashi ntak ọnɨm ma ulẹ utọ odɨm usang ube ma ube mu usang yẹ umẹ ga ẹta <hesitation> nọ ạgọmọni guiang abi gang adọm mọni nwed agagara ugbɨno jẹn gbọgbọn gwud usa nọ nang na asẹ nọ asang amẹ ga ẹfa <hesitation> asang anee jẹ ga ẹfa nẹ ọvẹn nwẹ uju kɨp jẹ adọn, ye ayọ nẹ atuu arẹ sẹ ee̱kpukuk nọ ma amẹ ga ẹfa dudu atọ odɨm duduuu agọmọ ẹgang wawọ usang ubere eje yen, gberuk ida ga ẹfa iku-iku-iku-iku sẹ izungọ ọbọk ga ẹfa iri inyi bẹ agọmọ ara afu ma eyeng ọzẹng ẹrẹ ewa uso ẹrẹ ẹjit ga yẹ odo nọ egmọ nọ ababa ulọ amẹ gang nueẹ ga ẹta nwẹ ẹjak ẹrẹ eta ẹkọngọ ma nọ ma yẹ ulaulọ ufu ukɨp jẹ gbọgbọni gwud ẹjak ẹrẹ me mọ ẹva ugọmọ ọvẹn nwẹ yẹ uju ukɨp jẹ ugọmọ ukpi asọm ugbɨno asọm jẹn una asom agọnọ ọvẹm ọnnẹ yẹ ẹnẹ ẹsẹ jẹ ga ọvẹn ekɨkɨp egọmọ e-e-e-etu.